<hesitation> nyowe banywani bangye baaza kungambaho nka muntu otakuumanya, baaza kumushoboororera kugira ngu ankyenge, eky’okubanza nibabanza baagira nibabanza baanyeta, baamugambira amaziina gangye, waaba otagamanyire bakugambire ahunkuruga, baakugambire ngu omukiga wa Kabale, bakugambire oburingwa bwangye, bakugambire obukye bwangye, bakugambire n’okunkushwa okutuku waaba waaba noiragura nibakugambira nti nairagura waaba yaaba naatukura, nibakugambira nti naatukura nikwe bakukugambira basyo